मलेशिया म हमन जैसा आदमी नही जाथे। वहा व्यापारी मन जाथे। ओहो बहुत सुग्घर देश हवे। अउ वहा बहुते रईस मन जाथे।